أول إشي <hesitation> لازم أختار مكان مناسب لتخزين الكتب مثل الرفوف أو الخزانات، بعدين أقوم بتصنيف الكتب <hesitation> وتقسيمها إلى فئات مثل الأدب العلوم التاريخ بعدين بنظف الكتب <hesitation> وأقوم باختيار <hesitation> نظام للتنظيم مثل الترتيب الأبجدي أو الترتيب الموضوعي أو الترتيب الزمني و <hesitation> وبس.